एइम प्र्न अब् मन्क्सि प्र्बइ जुनर् जनय् कज् हेअल्थ् प्रोब्लेम्स् मेल जयिर्। ए सिनिम कक्से हेअल्थ् प्रोब्लेम्स् प जेरे ओबेसित्य् मने बन्ग्द्रै ओजोन् जनय् एब मोत जनय्। अम् प्रएनय् खमनि इन्फेच्तिओन्स्। एइम नौ खमज, खमिओ है तिक प्र् हप, हप्न हप प्र प्र् जयिर्। इन्फेच्तिओन्स् जलन, क्रोनय् प्र् जनय् इन्फेच्तिओन्स् जयिर्। देन्तल् प्रोब्लेम्स् प्र् जयिर्। स्किन् अल्लेर्गिएस् प्र् जयिर्। <hesitation> भि प्र्न परसितेस्, फ्लेअस् बि प्र्र हप्न नै बिस्र्को है मन् नै गन अन्खलम् नै जयिर्। भैन् नै ओथेर् नेक्स्त् प्रोब्लेम जयिर् बै। उदिनि प्रोब्लेम्स् प्र् जयिर्। भन्ग्क्सि नै जनय् लोन्ग् नै को मुजन्ग् हने रिनु जौ जयिर् बि प्र्र। सो बिस्र्ने मुजन्ग् ज ओथेर् जहुन य, मुन्ते पेत् को मुजन्गै देन्गन्।